Ibri-cha-ku alor okpahe ayor ibi eze ana mem inimsi gbaa you-tie ni-ni, ni-noro-rim kalede yayieh iyie ala-gi ku ni-chui waa mer afuyi ahim ibu zore na ajie ajunu awuyi ahin oyor ora kpa na jim ni-zi ma geyi set ma geyi ina nia yawie ane jopuya keni ba-ga jim nizi wora zi-no ojim nizi wora ame iyi-yah yaki jumande aleh yaki jumande aley aba bua muona iyi ahim kie aba zoba iyin aka chu mona iyin neze iju mande wa gbede alama ayor ukro ahie nefie waa mer ahim ahie netie alum adefa oyo-ukoo waa iyi alom iju mand zeno oju mande ageyi mona iyi aba bua afuni ku ageyi mona ame aku abuo mona ame waa aba bua yaba awi-ichui yaba, tie ahie abi mona ame aba tie ta yaba chelah kia chela ya geyi oku abi tie ado yie-tie oku ama ado yaba zi kalah afuyi afuyi him ayu-jie nezi afuyi yia ashe-onyin ajun nezi afuni yia-alor ocha-charah ajun ni-zi afuyi ahim ayo-yo ufie ni-keyi sta-sta kala afuyi meme ahia ahia atie okdebeh ayo ya kpa ajim nizi nakeh nki bua ba yoma aku oh Ajum aloma ajun nizi kpem awi ikeyi keyi waa alah mah ayah yawuie ino-oro-izi-ze gba. Brechaku tie-tie nali nali iwi stor ya buo biechaku afuyi meme ya wi biechaku ade ni-idola ende musi ana waa ini-yi wa lu-orua fre ne-ende idola aya brechu kala afuyi aki ri ori ni-aba lan ali musi aba zimeh brechaku abi musi aba afu abua ajie ende-idola musi iyi-yi waba lah fre ne-ende idola ya nika-lame like ika ibrechaku inimisi mem bre-chaku ala anu mer eko inimisi gba youtie ni-ni alie kali abrino ya awuku ni-idola abrino wa aleyi afuku ni-idola mer musi ahh, aba fu azi sta-sta kai ende mezi ana wa aleyi ofuku idola meme musi aba fu-azi sta-sta tame brechraku ako na nro-adom ni-idola brechraku aba awu abua sta-sta wa ba onede musi iyi-yi nede-idola orr kie ni-ne na-ya ane kali brechraku mezah ina gba ozozi-ya waa kpeni-ni no-oro-ru chwi akwa che kena azi che akeni agba yah domo-domo okalor oro-ri wah ala-zi enime tie tie kpa no-ma zi No ma azi yawiue kpa enime kpa noma aga-ga no-ma ageyi oro-ro-ri tie-tie meme iju-mande ikeyi keyi sta-sta oro-ri wa aleni ayah noma azi demo-demo meme neyi ikwom oh ma-aba kali maro mah-domodoma-men kie ku ya mer na miwi aku aley akemi ameyi amem iyi-yin- wabu isi-eri abun isi eri wo-na-no-okpo aka-ki aka nuo isi eri, iyi kaloh-yi meme ina kali ibani emlemo ba-zi-nome okpo ama alah abuo isi eri ala buo imi-moh isi eri zinome alimeme abi okpo amem wubu chui nor nekeyi oro-ri wa ali juo wu bua ayor no-okpo amem domo-domo memer zino-mem alom mah mer meme no mi nano akwa meh alo-che che ame alo na no mem alu amiwi iyi ama kali etta mem iyi ama kali e-yie meh ku, yawuieh yawuieh iyi ama kali etta meh iyi ama kali e-eyie mer aku ama kali etta kali e-eyie amem ka buo oh-yi kie epa abi si-ri kabi si-ri ama alime iyin aba jieje-kali epa mem kali enu arome zinome demo-demo epa ame alu ama mer abuo ma ono kpa tie-tie oma miwi akwa ijajie zeno mer imimoh kpa ibu na-na arreh ibu na-ni ibe meme domo-domo Wa abi na nia yawyieh iku no-ofu-ze abi muyi jui-ee iku no-ofu ze iyi fuyi kali bousi kpa brichaku meme no-ami iwi kpa mem ibrichaku kpa ameyi iwi iyi ameh etta iyi ameh e-eyie aku aka ma chui inyi wa bua isi-ri zenome okpo na adeta onah nono domo-domo ayata mer woh ma bua isi-ri iyi wabua kali-epa mer isi-ri abu joh-oyi kie-epa aku ajiji memeta eji-ji oh ala abi kwom kala enu ame-kpa oh mah ama domo-domo meme akwa zi nome ichui oh abi muiye kali yawuirh kali brichaku inka eeh ekwa aji nimisi meme enme na awu ehu osu-sa aki ze-zeyakali ende aleyi mobuana alena apa aga zoru ize-ze mer ono-namer ayo memeya ono-meme ado de kalor nor ofue-ze kala afuyi aki muyi iju-ibi ali yawuih aba ayie yah igbon-na inyi muyi asa ori alaba yor nede ofuu ze kpa yawuieh aba yah zinome zinome allimeme akine aba yah ameme keyi na-ado moyah iyi na-ado moga nori ala-agba noko bi bu jume ala-abi aju oneme wa-abi wiwi niah yawuieh isa-ade awor-ora Yawie ah-sa dawor-rah ah meh-meh nyi akiii, kori akalom neh-tse kpah, nyi- igbo'!! aluan ki-gbu ah me meh, inyi, orameh-wah alor, ala-gwa nalos kor wapu-blon neh-tse tah, inyi yawie, ayisor, akii, aki muorah-mes zi-nomeh, okpa wii chwur glein glein. orori tali nyor yah, meh-meh yah, inyi yawie akuan worah-ah-meh, albumornah akur, a bumor nah-meh-meh, waki bunor alei, waki buni mornah meh alei, waba tcheila, wabazi, inyi Kaor cheila Kabazi-och ah-meh-meb, inyi wu-tchoky adun, inyi, waba-waba tebeila wah-tori-nyi os-sor norn, tah, inyi waba kaab, kaba-kaah, okokn ah-meh kpah, onu-ininim oror akihei-akihei meh, akuan-ka akaba Kokah ah-meh-meh, aba worth-wl kpenzi, akuan bawu kpenzi ah-meh-ali-men, nui a fuatalie, kali-Kofu Kech afuatalie, zo abazi Kuyan Ka, ba woh-wot ah-meh-meh myi wabazi, kabani kaba tcheila afualah ba tcheila meh, inyi wah Kweeh wah kwii iyimah adun, afua wmyi, uzannu wu-ju kali uzunnu, atuawinyi, wah-wah kwo-kwatab olam adun, afuawinyi wu-ju kali ingbedeh, quomy's, wueju kaleeeb, kali iyimabi awinyi wu-ju kali-ituwen, afu winyi, wuju kalee eeh endo-ogu' Awinyi wah geyi ororori tcha-tcha alah-alah yah, waba kwardi. imornah ah-meh, otah-zí, eighbru-chome kaleigbru-tchone meh otak nylakí tawior, yawior tazi, meh-meh neeeh, yawiõr loza abomi novor kpeem akwányi injajei, koh mi noror kpeem akwinyi injajer inkinui-kinyi alawahi meh muabi Jworn okun chwor nizimeh, wuah-ka jue- nze, wuakah Juejeni alei, abi chaworn okun chwor nizi kpah, waki-toubu-alei, abi echosri ador, aah-bagaga Kalor waaanh, kali-imimorn aluanga mi-ku nichwur waah-meh, meh-meh nei-naba deito- noror meh-meh dumor dumor Kpah, whitcha ah-meh, nei kia yawie, kaliii- brijaku nuaginimisi meh-meh meh. kali brijaku meh-meh, onun meh-meh yichwu, yichuwu nua bumas̃i glorah õfufuei meh, kali tichwu afunyi ali-musi adah, adah, ayoronah, adah, yor ka-ka morna yah meh akuan yor- kuan ka morna-yah ah-meh-meh Brijaku, ah-meh-meh, arom brííi nikinyi, brijaku arei brii ni kinyi akuan-kah chwunimusi alei, aba-buanler, kuan bimusi ah meh ababuan, bimusi ah-meh aba bua tah, indor lor tchi-tchi, iña tcha- tcha, musinyiyi waba. choue ni dollar-yah, you-tchi brijaku nika leiki brijaku inimisi meh-meh-meh Kõn.